Nɛresaala vom n tari vuurɛ bii gba'are bee tuulum yelese'ere de la tu vɔi bɔ'ɔra la taaba. Tu vɔi bɔ'ɔra la taaba wuu, nɛra ayima ma'a kan nyaŋɛ vɔna. Yele san paɛ fu fu yeti fu iŋɛ la ŋwani maalɛ. Bala n sɔi ti nɛreba zo'e tiŋa wa zuola. Tu ta'am yeti eŋa ma'a la a ta'am vɔi ni bee nɛreba san pugum ka boi ni. Nɛreba san pugum ka boi ni mam ka mi la wan ani se'em ge <laughs> tu diŋe vɔna wa de, tu vɔi bɔ'ɔra la taaba ti tu suŋera, tana tɛ'ɛla taaba, tana suŋera ti pupeelum bɔna, tana suŋera ti nɔyinɛ bɔna ,tana suŋera ti nɔŋerɛ bɔna la tu tiŋasuka. Bala la nɛresaala vom tari gba'arɛ mɛ. Dagi bala ma'a gee Yimpu'usereba yeti Na'ayinɛ naam nɛresaala ti a pɛgera la eŋa. Bala la nɛresaala tuulum lɔkɔ de la pɛgera Na'ayinɛ ɛɛn hɛɛn.